Ñy fomba fiketreha pomme de tera :-Sasà pomme de terr'eo angala ñy fotaky aminy eñy, ofasy, vita ofe, tampatampahy, vita tampatampaky ie, tampatampahin-teña ñy tongolo amy tamatesy noho ñy fangaro tean-teña iabiaby, vita reñe, atao añabo eo ñy valañy afanà, ma valañy io ajobo ao ñy menaky, ma menakynio, ajobo ao ñy tongolo aminy ñy tamatesy noho ñy fangaro tean-teña iabiaby, lafa masaky reñe, ajobo ao amizay pomme de terr'eñy asia anaka rano kelikely.